التحكم بالنار أم الماء، <hesitation> شغل الأفتار هذا <hesitation> <laughs> أعتقد راح أختار الماء <hesitation> بحس إن الماء سلاح قوى جد قوى قطرات الموية فيها، إنها تنحت الصخر مثل ما بيحكوا، طبعاً النار قوية لكن بحس الماى أقوى.